Nitsara tagnamiko moa enao igny fa te hanoratsy boky; Ka i boky tianao hosorata iomoban'ino? Momba ny raza bara moa? Moa moban'ny raha iengatsika henaniky zao?